Aleoko sakafo mamy no hoanina vao maraina satria an <hesitation> raha vao matsiro no hoaniko vao maraina an dia tsapako <hesitation> ohatra ny mavesatra be izany ny ao amin’ny vavoniko.